Mebɛpɛ dɛ mebenya enuanom eduonu kyɛn dɛ wͻbͻ wo mo nko siantsir nye dɛ, wͻwo mo nko a, menye m'awofo nkotsee bɛtsena dɛm ntsi munnhu nyimpa ahorow na hͻn suban na mbrɛ wobesi nye hͻn atsena na mbom enuanom eduonu dze, obiara wͻ hͻ a, ͻbͻsor no suban dɛm ntsi mobohu mbrɛ mebesi nyimpa biara esian na mobohu mbrɛ menye nyimpa biara bɛnantsew a ͻnnkɛfa haw biara mmbrɛ me.